Kotaq chikop nkikor pii kisuuq' ruu' la kotaq chee' ruu' xaq xaq taqee' reh la chee' re'ee reh nkikorpii la panaa' chee' taqee' wa onteera la kisuuq' <hesitation> wilkee taq chikop ja'ar nkikorpii re'e wachak'al pan jul dependiendo la chikop taqee' qa'saa re' la clase chikop re' wila kotaq ch'oh wila kotaq inaay wula k'eh wach chikop reh apa'wii' je' re' nkikorpiim kii kisuuq'